tveggja daga verkfalli Eflingar og v r sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst þetta er niðurstaðan eftir fund forystumanna félaganna með Samtökum atvinnulífsins sem lauk nú rétt fyrir fréttir það hitnaði í kolum eftir

í dag þar sem seðlabankastjóri neitaði að hafa misbeitt valdi sínu formaður bankaráðsins segir að ólöglegar sektir bankans hafi verið samfélaginu dýrar forsætisráðherra Bretlands er tilbúin að segja af sér áður en næsti hluti viðræðna við Evrópusambandið hefst er með þessu að reyna að afla stuðnings við Brexit samning sinn Boeing kynnir í dag endurbætur á hugbúnaði sem talið er að hafi valdið tveimur mannskæðum flugslysum Icelandair er hætt við að fljúga til Cleveland og Halifax vegna kyrrsetningar Boeing vélanna

hjá lögreglunni segir nauðsynlegt að fjölga fíkniefnahundum og æskilegt að innan tveggja ára verði öll lögregluembætti landsins komin með hunda verkfalli rúmlega tvö þúsund starfsmanna á hótelum og hjá rútufyrirtækjum sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst forystumenn félaganna hafa fundað með Samtökum atvinnulífsins í allan dag Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er við húsnæði ríkissáttasemjara já hér hefur verið fundað

stíft síðan klukkan tvö í dag

sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst

við værum ekki komin hingað nema vegna þess að verkfallsvopnið er beitt vopn

orðið öllum ljós

aflétta þessari miklu óvissu

hvernig lýta næstu dagar út Már Guðmundsson seðlabankastjóri segist hafa talið sig fara að lögum í

sonur forstjóra Samherja vandaði seðlabankastjóra ekki kveðjurnar að loknum fundi stjórnskipunar

og eftirlitsnefndar Alþingis í

og fengið mikla gagnrýni fyrstur fyrir nefndina í dag var formaður bankaráðsins

sem lagði áherslu á að bankinn hefði verið illa undir það búinn að taka gjaldeyriseftirlitið í fangið fyrir tíu árum auk þess sem það hafi fengið brotið regluverk frá Alþingi nú horfir bankinn fram á bótaskyldu gagnvart Samherja og fleirum en

kostnaðurinn er miklu meiri það hefur ekki verið tekið saman mér vitanlega hvað Seðlabankinn hefur kostað til miklu en fjöldi

og aðkeypt vinna sérfræðinga lögfræðinga sérstaklega hefur auðvitað kostað himinháar upphæðir og að sama skapi hafa þeir sem hafa verið að verjast aðgerðum Seðlabankans þurft að leggja í mikinn kostnað þannig að samfélagslegur kostnaður af

þessu er verulegur jafnvel áður en við förum að ræða hugsanlegar skaðabætur seðlabankastjóri var næstur og sagði að hann og hans fólk hefði

verið í góðri trú það hafi einfaldlega fengið misvísandi upplýsingar frá ákæruvaldinu um hvaða refsiheimildir væru til staðar fyrir brot á gjaldeyrislögum og ábyrgðin lægi þar þá sagði hann rétt hafa verið staðið að húsleit hjá Samherja tvö þúsund og tólf svo geturðu alltaf velt því fyrir

þér ef að sé og mundi átján skott á einum hundi hefði átt að fara öðruvísi í þetta er bara mál sem alltaf er hægt að ræða en málið er

að þetta fór eftir réttum leikreglum að loknum fundinum gerðist þetta

hafðu smá sómakennd og

ekki svona Baldvin Þorsteinsson sonur forstjóra Samherja baðst síðdegis afsökunar á hegðun sinni faðir hans gaf lítið fyrir svör seðlabankastjóra á fundinum Már segir að málinu sé lokið því er aldeilis ekki lokið því verður náttúrulega ekki lokið nema annað hvort að menn biðjist afsökunar fjarlægi þessa starfsmenn þrjá sem eru eftir þarna inni

eru þátttakendur í þessu Már hafði einmitt verið spurður hvort hann sæi ástæðu til að biðja Samherjamenn

afsökunar ja við skulum bara skoða það auðvitað

sýna fram á það að þó að það getur vel verið að það sé eitthvað í þessu sem ætti að biðjast afsökunar á við skulum bara skoða það spurður hvort hann treysti seðlabankastjóra segist Gylfi ekki mundu vilja að gjaldeyriseftirlit yrði áfram á hans könnu nú vill bara svo til að fjármagnshöftin eru að mestu farin og ég hef engar áhyggjur af því að seðlabankastjóri ráði ekki við önnur verkefni bankans formaður nefndarinnar

svör Seðlabankans hafa verið góð og sú skýring væri merkileg að ákæruvaldið hafi veitt bankanum misvísandi upplýsingar

gögn málsins bera það ekki með sér þannig að ég verð að segja að ég bíð spennt eftir

að sjá

efnahagsmála að segja en samdrátturinn er tímabundið tjón segir sérfræðingur hjá greiningardeild bankans spáin sem kynnt var í Arion banka í dag var tvíþætt

var talin stærsti óvissuþátturinn og því tveir möguleikar kynntir með tilliti til stöðu félagsins verðbólga eykst og verður um þrjá komma átta prósent í ár burtséð og fer vaxandi á næsta ári mismikilli verðbólgu er spáð eftir því hvernig fer hjá Wow örlög flugfélagsins hafa líka áhrif á gengi krónunnar ef Wow fer í þrot mun evran kosta hundrað fjörutíu og þrjár krónur á næsta ári gangi spáin eftir en kostar hundrað þrjátíu og sex krónur í dag

auknu atvinnuleysi í ár og á næsta ári það verði orðið tæplega fimm prósent fari allt á versta veg hjá Wow það var tveimur komma fjögur prósent í fyrra og myndi því tvöfaldast það er mikil þensla í kerfinu það kannski bara gott fyrir innviði samfélagsins örvænta

sterkt til orða tekið þetta er vissulega

dekkri spá en við höfum birt áður

skellur sé í kortunum í ár verður í fyrsta sinn samdráttur í landsframleiðslu frá tvö þúsund og tíu gangi spá Arion eftir en síðan er spáð hagvexti næstu tvö ár mismiklum eftir stöðu

þó nær hagvöxturinn ekki sömu hæðum og verið hefur hvort sem

heldur velli eður ei en myndi annað flugfélag hlaupa í skarðið sem Wow skilur eftir sig

hafi í rauninni borgað að meðaltali með sínum farþegum frá því að félagið var stofnað það komu tvö ár þar sem það borgaði ekki með farþegum sínum það er spurning hvort annað flugfélag myndi sjá arðbært að velja þessa leggi sem WOW væri að leggja af ef það væri málið að þeir væru raunverulega arðbærir þá

og tekið upp þráðinn en ég efast um að arðsemi heldur en að stækka þannig að ég hugsa að þetta verði talsvert langlífara högg en margir gera gera ráð fyrir eftir verður mikill viðsnúningur á rekstri félagsins strax á næsta ári fækka á ráðnum starfsmönnum og verktökum um fjögur hundruð til að ná tökum á rekstrinum drög að endurskipulagningu WOW

hafa verið kynnt mögulegum fjárfestum innlendum sem erlendum á undanförnum dögum stefnt er að því að stíga skref til baka og einblína á rekstur

hætta að bjóða upp á dýrari svokölluð premium og

verður hætt og leggja á áherslu á söluaukningu og stundvísi í flugi frá því í fyrra hefur farþegum fækkað um eina komma fjórar milljónir en miðað við áætlunina er stefnt að því að fjölga þeim aftur búist er við að farþegar hjá félaginu verði tvær koma þrjár milljónir á næsta ári og fjöldinn verði aftur kominn upp í þrjár komma tvær milljónir árið tvö þúsund tuttugu og eitt búið er að fækka flugvélum félagsins um tíu frá því í fyrra bæta á einni vél við á næsta ári en árið tvö þúsund tuttugu og eitt á flotinn að telja sextán vélar starfsmenn voru fjórtán hundruð árið tvö þúsund og átján en verður fækkað í níu hundruð og fimmtán á þessu ári sextíu manns verður bætt við á næsta ári en árið tvö þúsund tuttugu og eitt á tólf hundruð sextíu og einn starfsmaður að vinna hjá fyrirtækinu var hundrað sjötíu og níu milljónir dollara eða rúmlega tuttugu og einn milljarður íslenskra króna í fyrra búist er við níu komma níu milljóna dollara eða rúmlega milljarðs króna tapi á þessu ári en strax tuttugu milljóna dollara rekstrarhagnaði tvö þúsund tuttugu og sjötíu og tveggja milljóna dollara hagnaði tvö þúsund tuttugu og eitt

forsætisráðherra Bretlands sagði í dag að hún væri tilbúin að víkja áður en næsta skref í úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu verður stigið dag hún í rauninni að veifa gulrót framan í

síðar í þessari viku og það eru ákveðnar vísbendingar um að hvað annað

akkúrat núna eru þingmenn að greiða atkvæði um átta tillögur sem eiga að að það verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um þann samning sem

við e s b það er búist við niðurstöðu í þessari atkvæðagreiðslu

starfsmenn efnahagsbrotadeildar sænsku lögreglunnar gerðu í dag allsherjarleit í höfuðstöðvum Swedbank vestur af Stokkhólmi í Svíþjóð grunur er um að bankinn sé flæktur í svikamyllu peningaþvættis í Eystrasaltsríkjunum þá liggja fyrir upplýsingar um að margir viðskiptavinir bankans í

í Panama og að starfsmenn hennar hafi aðstoðað fólk við að koma fjárhæðum

fyrir í skattaskjólum lögregla verst frétta af rannsókninni en fullyrt er í sænskum fjölmiðlum að eigendur bankans hafi vitað af peningaþvættinu

kynna í dag endurbætur á hugbúnaði sem talið er að leitt hafi til tveggja mannskæðra flugslysa í október og mars tveir flugstjórar hjá Icelandair eru viðstaddir kynninguna Icelandair hefur fellt niður áætlunarflug til Halifax og

kyrrsetning Boeing sjö

sjö Max vélanna er hluti af skýringunni á þessari ákvörðun Icelandair fyrirtækið var komið með þrjár slíkar vélar í rekstur önnur flugfélög hafa brugðist við kyrrsetningunni með því að fella niður ferðir í Bandaríkjunum fellir American Airlines sem rekur tuttugu og fjögur svona vélar um níutíu ferðir niður á dag og

ferðir hvern einasta dag hefur flutt þessar vélar til Kaliforníu þar sem þær eru nú geymdar hjá Icelandair hefur kyrrsetningin til þessa haft takmörkuð áhrif en það eru blikur á lofti sumaráætlun fyrirtækisins byggðist á því að níu svona vélar yrðu notaðar

og hjá Icelandair er nú verið að skoða hvernig bregðast megi við dragist á langinn að leyfa notkun vélanna

hugbúnaði Boeing sjö

um tvö hundruð manns hefur verið boðið á þessa kynningu í Seattle í Bandaríkjunum þar á meðal tveimur flugstjórum hjá Icelandair samkoman hófst í morgun þar sem yfirmaður hjá Boeing lýsti vilja til að tryggja að svona áföll kæmu ekki fyrir aftur til að standast samanburð við nágrannalöndin þyrfti hvert lögregluembætti að hafa fíkniefnahund segir yfirmaður

lögreglunnar nýir fíkniefnahundar eru nú í þjálfun á Sauðárkróki Snjólaug og bylur eru eitt af sjö teymum sem taka þátt í námskeiðinu við erum búin að vera saman síðan í nóvember og okkur gengur rosalega vel

sjö fíkniefnahundar eru í landinu og þeir eru margir hverjir að komast á aldur í fyrra var lögreglunni á Norðurlandi vestra falin umsjón með þjálfun og gæðaeftirliti fíkniefnahunda og er þetta fyrsta námskeiðið sem haldið er á landinu í fimm ár það er verið að kenna hundunum öll helstu fíkniefni sem eru í umferð og þjálfurum eða umsjónarmönnum

þeirra að vinna með hundana og hvernig þeir eigi að lesa þá og fá sem mest út úr þeim steinar segir að nú eigi að taka þennan málaflokk traustum tökum og héðan í frá verði námskeið haldið árlega hann vonast til að staðan verði orðin viðunandi innan tveggja ára en til þess að svo verði vill hann sjá hund hjá hverju embætti og fleiri en einn hjá þeim stærstu eitt af því fyrsta sem við gerðum var að koma okkur í samband við hundaskóla Metropol lögreglunnar í London og hófum samstarf við þá og þeir koma að náminu hjá okkur mikill áhugi er meðal lögreglumanna á að sjá um hundana en þeir búa heima hjá þjálfurum sínum hundarnir eru

aðeins nokkurra vikna gamlir þegar þeir eru valdir en það kom fljótt í ljós að bylur væri mjög efnilegur hann er bara partur af mínu heimili við förum í vinnuna saman og eyðum deginum saman í öllum frítímum líka þannig að þetta er bara frábært og þá að veðri það dregur smám saman úr

í kvöld og nótt en það verður áframhaldandi éljagangur og jafnvel samfelld snjókoma um tíma á vestanverðu landinu í fyrramálið hægari vindur og yfirleitt bjartviðri austan til en áfram kalt í veðri Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir

Kristjana Arnarsdóttir

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari karla í handbolta valdi í dag landsliðshópinn sem mætir Norður Makedóníu í undankeppni

en hann var ekki með á h m í janúar vegna meiðsla og Svíinn Lars

og leik Noregs og Svíþjóðar í undankeppni karla í fótbolta í gær

jafntefli tveggja daga verkfalli Eflingar og v r sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið aflýst þetta er niðurstaðan eftir fund forystumanna félaganna með Samtökum atvinnulífsins sem lauk nú rétt fyrir fréttir það hitnaði í kolum eftir í dag þar sem seðlabankastjóri neitaði að hafa misbeitt valdi sínu formaður bankaráðsins segir að ólöglegar sektir bankans hafi verið samfélaginu dýrar forsætisráðherra Bretlands er tilbúin að segja af sér áður en næsti hluti viðræðna við Evrópusambandið hefst með þessu að reyna að afla stuðnings við Brexit samning sinn Boeing kynnir í dag endurbætur á hugbúnaði sem talið er að hafi valdið tveimur mannskæðum flugslysum Icelandair er hætt við að

til Cleveland og Halifax vegna kyrrsetningar Boeing vélanna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

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir

alltaf finna á rúv punktur is en við